Umlinde kindu kichaa kabla kipea naingia nawe, mi mahusiano mi kindokichahu, mindo ambae kalenda ilusu nawe, kumbe mimi wochei modekaa, kule mimi, mimi ambae mlienda kigweno wanani mtu ambaye nilienda gereza, Maisha yagei ngwei ngwapi, ubhaa mkineichee imanya, yani ngwangu sheree kanabakaba mwisheree kubwa chabangi, nikipewa swaii manyakulingi lingi hayaendagi dunga na ekindaki, nashelambiwa ke kuima kuima kui, <hesitation> wipongolemia na amachie shida elaa ya anakumi ya shida, shida ya elima ilikuwa ni ela, kini ni kichee nimmanyaa, nilizokuwa ajenda yangu, dunga nawe Maisha angu, nang'ulu nyumba ndo wamisheree ikulochaye nimo.